Si, pensu che le vache a cunosu lur pruprietari ma ëntà fe atansiun përché a pövu anche veni mate e sauté a col a le persun-e e esi periculuze